पसू अधिकार के अधार पर मास खाय के खिलाप तरक। देवल गयल छे मास खाय से पर्यावरन के नुक्सान पहुँच चे। मास खाय से स्वास्त पर भी बहुत बुरा असर पड़त छे मास। खाय से प्रकृतिक संतूलन भी विगड़त छे मास नव खाय से। अनेतिक हो सकत है अगर हम जैविक वास्तविक्ता के। सिकार कर के मृत्यू इस गरह पर जीवन के जनम। देवत छे मास नव खाय से अनेतिक हो सकत छे। अगर इस असाहाय के करणा के साथ जोड़ल जायत था।